Nonɗe kam walla kalaaji, koosen nayi aranndeeji; danejum, ɓalejum, <hesitation> nareerijum, <hesitation> oolum, <hesitation> pollere, haakojum, nden koosen bana sarwaanijum. Fuu ko noone non. Ammaa ɗuttuɗi nooneeji ɗin no en tinndiniray e goɗɗi fiiji ɗin ngam heɓa huunde nden nde laaɓa nonno nde wontiri.